Namalengekania okwanjingu ekyiksa omwamenge wayi, hahandu ahathukakesaya ithwahumulikania amalengekaniathu nemibiri yikuwethu. Keghe enjingu, esyanjingu hali esyanjingu esyami esyamirundi minene. Hali esyanjingu esyabakakolha omwaji omwamithi, ihabya esyanjingu esyabakolha omwasya omwabikyimba, ihabya nesindi syanjingu esyabakakolha omwabyuma. Neryo esyanjingu esi, esyooosi sikabya siwithe isyaku omufalisi. Ghukathekaku omufalisi waghu, ghukabya wabirithekaku omufalisi, iwasesa enjingu, enjingu yitholere iyaseswa. Ghukabya wabirisesa enjingu, wanginongeraku nebindi, ngemiseghemu neryo enjingu ibwa inimuyabya inimuyabya ndeke. Iwabya iwanginahumulikanira okwanjingu eyi iwakesya. Iwahumulikania amaghalha ghukuwaghu.